أكيد بنختار التحكم بالطقس، باش نتعاون مع الناس في- في الجفاف اللي يصير بعض الدول الافريقية يصير عندها جفاف نبغى عندها مي يصير عندهم نقص في الماء نبقى عندي تحكم نقدر نتحكم في <hesitation> في الطقس ونجيبلهم المي ال-اللي يبغوها تمنع العواصف ونخلق التوازن في المناخ يكون أفضل.